Inā he pono ka hoʻohana ʻana i ke kālaiōewe i ka hoʻokō kānāwai a laila ʻae e hoʻohana ʻoe inā pono. Akā kekahi manawa kekahi mau hanana ʻaʻole paha kūpono no ka mea makemake kēlā ʻohana a i ʻole ke la ke ke kanaka i kona makemake.